Obhasi akarim. Ayenne ayema etum aji akaram. Bikip obhasi ambi bikip obhasi eme. Fefem abho fem a nakae a narum bikip mbi obhasi akarim a no. Anna ram, mehfenna nnara atho na atue na efin mehse nse kpe arang obho ka jen, enob ekarabho enob ekaram. Bikip obhasi ambi bikip obhasi ambi eme. Nenkae nendum kpe aranghe ohbo kajen yo atum ejum akarem, dehe enare obhasi nji akare. Akpogha asik na ekanna emam. Obhasi na akanna se ko. Obhuse akpogha na ekenna be emam, kan ekikan akpogha ama fan enam bikipi. Nse wa na mbinghe nkubhe se sama na egafra.